ओवन ताजा उष्णतायें जेवण शिजेता। जेना ओवन चालू करता तेन्ना तेह भितानल्यान गरम जाता, एक तार इलेक्ट्रिसिटीक लागून नल्यार गासिन। मग्र तो गरम तापमान जेवण शिजेता। आमी आम्का जाई त्य प्रमाणांत तापमान दवरू शकता। ओवनान चडशे फावात लोक्क केक बेक करतात आणि खुबशे खावपाचे पदार्थ बरे रीतिन ओवनांत तयार जाता। आमी न्हिवलेले जेवण ओवनांत गरम करू शकता।